<hesitation> Fomba ataon'ny osidia handehananany any aminà andehanany any amy teha- teri- tehezan-kavoana de <hesitation> izy alongany tongotra ananjy efa matanjaka, de tongotra ananjy efa matanjaka igny a de karaha hoe efa précis kokoa zany izy mis- mandeha amy raha io satria karaha efa hoe akato za zao mandeha de akato za zao mandeha.